कसरत करना का वास्ता मैं प्रतिदिन पंद्रह मिनट सुबह और पंद्रह मिनट शाम कू समय देंदु। ये हिसाब से मैं सप्ताह मा दो सौ पंद्रह से दो सौ बीस मिनट कसरत करदु।